जे सेल्लां दाहडावे ती काई मांदेवडियाने। रोजचिपकलियाने चे काई सूब खुणां भराइन सूजाईने। फिर जे बारिषनों दाहडावे ती काई कीडा, मकडा, चीटियाने, मच्चिरियाने वाईडावे चे। सूब आपनों काटेने सूब करे। जे गर्में दाहडावे मच्चिरियाने वाईडावे ने उसलां दाहडावे अंभी वाईडावे ती वाईडा काटे।